Amun dijawa ni mangut lele pang yang makanan besantan tu habis tu sayur lodeh iya jua opor iya jua sebujurnya kada dijawa ja opor ni dibanjar gin ada jua istilahnya makanan orang umum lah amun opor ni lo biasanya tu ada jua makanan kaya cemilan- cemilan tu kelepon na itu kan diatas nya di- dianui lah diatasnya kaitu di- digelindingi lah adonan nya diatas <hesitation> parutan kelapa tadi habis tu amun dibanjar tu ada wadai untuk na untuk inti tu kan dalam nya anu apah kelapa dianui dengan gula habang na jadinya manis bagian dalam nya tu jua ya sama kaya kelepon tadi habis tu, na mun ulun tu biasanya nyaman <hesitation> beolah masakan tu nyaman tu anu pang kelapa beparut asli kada yang kemasan lagi jadi kelapa banyu nya tu gasan minum iya jua gasan masak tu kawa jua meolah dendeng orang padang ni kawa jua jadi banyu nya- banyu nya kelapa tadi tu diolah gasan menjarang daging sapi istilahnya dimasak dua jam sampai halus na kena sampai. Surutlah banyunya kena tu <hesitation> diolah lagi dengan di- dibuati lombok- lombok lah ibaratnya. Kelapa tu selain dagingnya jua <hesitation> banyu nya gasan bemasak tadi kawa diminum iya jua meolah eh teler kawa jua bebanyu kelapa nyaman lagi itu kan manis- manis nya jua alami kada yang olahan habis tu apalah masakan yang meolah pakai kelapa oh anu garang asam tu jua jadi ayam masak ayam tadi bekukus lawan <hesitation> lawan santan nya kelapa tadi dibuati lombok lawan belimbing yang masam tu dikukus jua jadi anu apah jadi garang asam, habis tu apa lagi yo lah <hesitation> opor lodeh sudah oh rendang- rendang jua pake nah, amun rendang ini <hesitation> pakai santan nya iya jua ampasnya dari kelapa tadi tu biasanya di di ini orang di ulek- ulek orang lah ibaratnya di ulek- ulek orang tu gasan bumbu nya jua jadi nya kena warna nya setelah di- di. Disanga setumat habis tu di ulek- ulek sampai warna nya hirang na itu dibuati jua ke dalam bubur rendang tadi kada cuma santan nya aja yang di olah <hesitation> yang diolah jadi apah jadi rendang tadi tu kaya gitu aja pang yang ulun tahu.